<laughs> ഓക വിദേസി നഗരമ് ലോ നീനു। ഥപ്പി പോഈനു അത്ല ഇഥേ ബയ പദകുന്ദ। ശന്ഥന്ഗ മല്ലി ദാരി കനുക്കോദനികി। വിവി ദരകല മര്ഗലുനു അനുസരി ഇസ്ഥനു। മോബിലേ മരയു മപ്ലനു ഉപയോഗിന്ഛദമ്। മോബിലേ ഫോനേ ഉന്തേ ഗൂഗ്ലേ മപ്സ് അപ്പ്ലേ മപ്സ്। ദോര ന പ്രസ്തുധ സ്തനമ് മരയു ഘമ്മേ। സ്തനമ് കുര്ഥിസ്ഥനു ഓഫ്ഫ്ലിനേ മപ്സ് ലേജ ഗ്പ്സ്। ഉപയോഗിസ്ഥനു വീതിനു പ്രയനനികി മുന്ദുഗ। ദോവ്ന്ലോഅദ് ഛേസുകോനി ഉന്ഛുകോദമ് ഉഥമമ്। <hesitation> പ്രജലമു അദുഗദമു സ്തനിക। പ്രജലമു സമ്വയനമ് പതിന്ഛി അദുഗുഥനു। ഏന്ഗ്ലിശ് ഹന്ദ് ഗേസ്തുരേ ലേജ ഗൂഗ്ലേ ത്രന്സ്ലതേ। ഉപയോഗിന്ഛി വരിഥോ ചോമ്മുനിചതേ ഛേസ്ഥനു। മുക്യമ്ഗ പോലിസിലനു ശോപ് ഓവ്നേര്ലനു ഹോതേല്। സ്തഫ്ഫ് വന്തി വരിനി അദിഗിഥേ സുലബന്ഗ। സഹയമ് അന്ദുഥുന്ദി।